أول حاجه نحي ال- التيليفون من يدك، هذاكا هو اللي يطير عليك النوم، فهمتني، ما تبقاش تتفرج على التليفونات وعلى الفيديوات والحاجات التافهة، وما تتفرجش زاده على المسلسلات، حل شويه قرآن وط- طفي الضو هاكا وظلم البيت شويه وتكى وحط مخده باهيه هكا وسمي باسم الله واستعذ من ال- الشيطان، حل شويه قرآن توا أعصابك تهدا هاكا، إذا ما نجمتش اشرب تيزانه، بحول الله تترقد أي.